Aa karazagna kiraro zany de maro, ohatra amizany zô a de kiraro ambo an dia kiraro tsotra an, dia gôdasy, na bôty, n'a môkasegna. Dia io zany arakarakan'le fomba le tany andiananô mantonga; misy le findesina mikotrana an, misy findesina mamonjy fety.